Le fampiasagna imprimante ii misy ordinatera zaigny eto de misy soratsôratran-draha agnatin'ny ordinatera i kao de tiagna avoaka am'taratasy le imprimante ii de a- branchegna amin'ny ordinatera io de mi- to de miboaka amin'ny taratasy ign le raha amin'ny agnatin'ny ordinatera de lasa mivoaka taratasy miaraka amina soratra.